मंडे के बारे में सोचन्तु तो सबसे पहेल मइय में फ्रस्ट्रेशन आतेंये। चुंके सैटरडे संडे की छुट्टी रहंतेंये तो मंडे कु जागो ना जान्तुये स्बेर स्बेर तो जा वजह ते जो है फ्रस्ट्रेशन रहंतेंये। लेकिन फिर एक मन् में जो है जियु आँतेंये के मंडे कु हम फ्रेश स्टार्ट कर सकतें। बाके बाद जो है हम जियु सोचन्तेंये मंडे को जो है एक तरीका ते इनर्जी रिसेट है जान्तेंये। सैटरडे, संडे के छुट्टी में हम जो है एक दम रेस्ट ले लेतेंये तो हमारी जो है रिसेट है जान्तेंये।